Rathe ra many ni rdye gel za bich’ah rdie ma gel ritilma ra- ra many ra- rabchigix’i ni rni nu rdye ra gel niini tchi gél ni gun ma gan gigá ra ni tchi vasé ma dh’bgel dyz, ra braw’e nu ra ni ratyaz rani th’luguar, tchi ra niini raw ma tchi ra tulá ni ra bxye zega bxye gi zé ni raw rani geel rdye ma te tchi te tu zú, tchi retaw ma zéh, tchi tuch zëga gidy rietaw rama gel, geel vazyed rama gitaw rama ra gidy, zëga na béw, béw zëga pur gel te tchi te tu gan tchi riedckama ra gidy ga, riedckama ra xily rietckama ra, tchi tunii lani béhet zega purte zëtbudy zten ra gidy rietgye ma purthe gél ried ma rietgyema lá ra ni.